أصل الكون هو صناعه ربانيه، صنعها ربي الخالق، الله تعالى هو لصنع الكون، أما الطريقه كيفاش صنعها الله أعلم، معناتها مانيش عارف، أما من هو الصانع هو لكل شيء هو الصانع ل، و مكان حتى حاجات مصدفه مظلوش تخرطو علينا، ل- لإنفجار الكبير ك العظيم، مكانش حاجه تجي مالصدفه.